أحب النوم مبكر والاستيجاظ مبكر، في الصباح الجو يكون هادي، وأجدر أركز على مهامي بدون أي إنشغالات، بعدين أجدر أستمتع بالضوء الطبيعي، وإني أشعر بالنشاط طول اليوم، كمان الليل يكون وجت مناسب للاسترخاء بدون أي ضغط.